Acɛrɛcɛrɛpǝ pɨ lée yee nɛ pɨŋ ya pɨla enimiyɨwe? venɨŋ cɛrɛcɛrɛ lǝ co ne nimirǝ mɨŋkǝ lǎ apaapapǝ pɨlo co anyʊŋwɛɛyǝ pɨŋ yee ŋwɛŋwǝ kɨtǝ wɔɔ, bɨ pɨ lée yeewu bɨŋ ru rɨ pɨ pɨla tɩwǝ pɨla tɩwǝ wǝ pɨ lǝ́ǝ mǝ amaa pɨla ca enimiyɨwe fonuŋ le yi mɨŋkɨsa wɔɔ, oturu ya la ca wɨ oturu kpi lóo ko faŋ tɛ rɨ tulǝwǝ oturu le tiini ŋʊwɛnimirɨwe la ka tɛ rɨ we. Lee yi ŋ tɛ rɨ wǝ lée yi ŋ ko sa, lée yi ŋ pǝ sa oturu sanɨ láa tɛlɩ oturu ŋʊŋwɛnimirɨwe wɔɔ ya lóo tomu lɨŋ ko ya lóo tomu lɨŋ ko ya lóo tomu lɨŋ ko foŋ ko ŋ sɩɛnɩ ŋ bǝ, faŋ rɛ ŋ sʊ, ŋ ba tɛlɛŋ. yale yeeyǝwe ya lée kpi enimiyɨwe mɨŋ pɔrʊ ra wɛ, ya lée kpi enimiyɨwe mɨŋ pɔrʊ ra wɛ tɩ tɩ tɩ opoturu la ya nyaŋɖɨ we. le yee cɛrɛcɛrɛ la nyaŋɖǝ. Vǝnɨŋ la ya nyaŋɖɨ sa wǝ we, nyaŋɖɨ sa leh yee nä kpɛrɛwǝ na kɔŋ. Kpɛrɛwɨsa na kɔŋ wɔɔ. wɨ wɨ lah lɔ akɛɛpǝ pɨ koonu ŋwɨ ŋ panya ŋ ri. Acɛrɛcɛrɛ rɛpǝ kʊra faŋ ya na nyaŋɖɨ sa lǝ nyɩŋyǝ e le ke fi rɨ rɨ anyɩŋ le mili lǝ a ya mɨ warɨ amɨ faŋɖɨ Kɨto nyaŋɖɨ we náa ya wɔɔ dɨnɨ. ɖi lóo toŋ ŋwɨ oturu ya láa lɔ na akɛɛpǝ lǝ ǝpǝ na nya ŋ ɖi. Akɛɛpǝ lo opwe kɨtɨŋkǝ na nya ŋ wo osusupiipɨsa, atɨtɛrɛmɩpipɨsa, akɛɛyipiipɨsa pɨla kɩɩkɩ wɔɔ yǝ ŋ fe yi no ko fonuŋ la ka tɔ ko wɔɔ ǝkǝnɨŋ la ka tɔ potoyǝ rɨ wayɩ wǝ mɨŋ ŋwɨ cɛrɛcɛrɛ kǝlɨ rɨ we wɔɔ eniye kɛɛyɨwe na tɔ ko oturu lo su lóo ko ŋ tɨ ŋ ka ya mɨŋ ya enimiye mɨŋ si mɨŋ parɨ ŋwɨ mɨŋ kʊla mɨŋ parɨ mɨŋ kʊla ko po turu kɛye nɨŋ tɨ ŋ koro ru wɛɛwǝ lǝ kpɨ oturu la nya kɨkakǝ. amaa la nya ne keriwǝ kɨto nyaŋɖɨ we wɔɔ náa ya wɔɔ la yarɨ oturu la kɔŋ kpɛrɛwǝ rɨ kɨ ŋ fɨ ŋ lɔ nä akɛɛpǝ amaa nä gakǝ ŋ nya ŋwe ŋ fɨ ŋ ri.